अगर आप मसूरे दाल छिन बणौणा त यन कर्या कि पलि तेते यो रात भिगे द्यवा। तेका बाद अगला दिन कुकर मां ते पर तीन सीटी मरवे द्यवा नमक दगड़ि अर टमाटर दगड़ि। तेका बाद मसाला डाला कड़ाई मां, प्याज काटी ते डाला।, तेमा मसाला डाला, तेकाबाद तेमा हल्कु टमाटर भी डाली सकदन। छोंका लगा बढ़िया से मसलुं कू। अर तेमा ज्वो उबल्यीं मसूरे दाल चि, स्या डाल द्यवा। आप द्योखला थोड़ी देर बाद जब दाल उबलि जलि। त भौत ही स्वादिष्ट दाल आपा सामणि पेश ह्वे जलि।